﻿إذا خيروني إنني نكون الطفلة الوحيدة لوالديا ولا يكون عندي عشرين أخ و أخت، <hesitation> نخير يكونوا عندي خواتات وخوت لخدش المعيش العيش <hesitation> وحيد ماشي مليح. <hesitation> والإخوة مهما كانوا يكونوا <hesitation> إخوة ويكونوا أصدقاء و يكونوا <hesitation> وإذا احتاجيتهم تلقاهم، وإذا اجتاجاو يحتاجوك يلقاوك.